दोन हजार एकोणीस या वर्षान मी एकरा वर्षाचा असलय। आणि मी पाचवे असलय माझा स्कूल बदलला खूप। अनोळखी लोक असले आणि भय दिसा पण मागेर। थोडया दिसानी सगळ्यांचा सवय जाली। ती अनोळखी तोणा अपेक्षा दिसांक लागली।